Kutit nachame misiingi koo tugen, achame tugen amuu aa amuchi ang'alalchi chii age tukul, akoelewan komie. Akot amuu siong'ololchi laak chemengechi, koelewana ang'alalchi choronok chuk chekiaechine koelewana. Ang'alachi che kigindon cheyosen, akomuchi tugul koelewan kiit nekamwaa. Achamee tugen kora amuu, papanyu koo tugen tugenindeti, ako ako kineta kinetan kinetan tugenii, aming'inii, ak ako kogo kwanailughainaa, komie. Kora tugen achame ang'alaliii amuu ak kielewani raisi keelwani, maui maui yoo ing'alali tugen. Tugen koraa koo chame kopoisyen piik chechang'ii koraa tugeni achame ang'alalii amuu ngeng'alalii ak choronok chuuki kemuchi kee, keelewan kei komie. Amuu keng'alali ak choronokchuk kora aah amuchi kemuchi kemwa kii age tukul ne kimache akoelewan chitukul. Tugen kora achame amuu. <hesitation> Amuu eng sukulit nekiamite anee, ko kikimuchi keng'alal, ak lagook alakiikalenjin tugen tugen komaui keng'alali, raisi ochei keng'alali tuken kora koo koo lu ko kutit nee, neanyianyiny mo mokichokany keng'alali. Tugeni achek ko ki <hesitation> kiimuchi yosiki kogoisye chuk ak kukaisyek choki ko komwawech, tuguk chikitesetai keny ako kikimuchi ke kelewan akichek komie. Tugeni tugen koo, kikipoisyen kong'etee kenyi <hesitation> akoi akoi raini kotekepoo kotikepoisyeni.